Izy koa za edy ten̈a tiako, sitrany za mandia dia vity andra vitsivitsy fô anaty fanjava raiky. Fôtony izen̈y mba ara-dalàna zey ny fandehan̈anakà amy izey za afaka mandeha mba mahavita sipôro matetitetiky avy eo mahsalama za izen̈y raha io. Fa kö za izen̈y tsy mande fa anaty tôna raiky vô mandeha sôra raharaha raiky izen̈y e.